هو، زه کولی شم تاسو ته د ارجنټاین د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د ارجنټاین د مني (خزان) فصل برخه ده، چې د هوا شرایط یې د مختلفو سیمو په اساس توپیر لري.